to dai ba chalde gaskiya mi don nana beldum yande jumare gan yande jumare gaskiya daga bimbi daga e mi jula fajiri bo daga don dumbo gaskiya to mi ummake daga juluki daga don mi fuddai shiri mi tacha fedeli am mi labo san nan to lalle bano bimi yande jumare dum yande bone marde muhimmanci eh hoje am sosai kam to mi juli yandere den mi don daro mi toro Allah sosai gam mi wodi hudeji am di gimmi mi heba buri maje gam yandere den dum buri jabu ki do'a wajen mi wadai dum sati sati to san nan bo to mi wadi do'aji am de hani mi wada tu eh matsayi am juldo gammi wodi buriji duddi e rayuwa am di gimmi Allah jabono yam sosai e yandere den to bo mi wodi yakini cewa yawanci yandere den dum yandere de falala sosai to hanjum wadi mi hudirai e lokaci gel yandere den to mi juli. mi warta ko julurde sai mi jamdi jego'o to mi tabbitini weti weti nage wurtake sai mi wurto mi yaha wuro to daga don dum bo fa der nanki beldum e farinciki sosai sai mi hota mi yaha mi labo emi karyo to mi yami nbaldi am min e baccci am min non der farinciki sai eh nanki mbeldum eh yandere den mi hosha be to min nyami san nan ko mi dilla makaranta janginki bacci mi wurto mi hosha bacci mi turo be me jaha makaranta to be ngarti mimbo mi yaha mi labo to mi warti mi taya fedeli am min eh bacci san nan to be ngarti makaranta min garai dum himmini abinci san nan wodi ka yasi miloti dama mi wa'ini bacci am dama kaya danejum yande jumare gaskiya mi buri nanki beldum yandere den dum yandere nan ki mbeldum nane beldum sosai sele wuro o konna sele wuro o konname ta honni to sai ngarta nder bacci mada to on ngarti wuro am eh iyalu madaoje eh bacci bacci mada sao to don non geuton kiron kowa baccel wara baba mi yidi kaza mi yidi kaza mi yidi kaza da be dokki min assignment makaranta kaza to di fu eh lokacire den sai tattauno don yandere den wala wurtaki dama to dum lumo ngatta a wurtoto lumo yandere den dum yandere den ma'aikaci jo dama deppa eh wuro to in kiri eh bacci ton to asira wadi dum noddini asira sai mi hosha bacci din bo sai min kosha min juli asira dum bacci bandun sai be kira to be kiri hiro ko hani mun mimma sai mi dilla hoje sobabe am min jaha min jodo san nan min tattauno san nan bo to jamdi joyi wadi mi wartai to mi warti sai mi dillo kadimbo e yandere jumare dumfu ngadai mi dum sai mi shiryo na musamman mi wartai wuro am mi shiryo zuwa jamdi jego'o mi shiryo sai mi wita julurde to ta hoti julurde yandere den to a yahai tinda dum yandere den kam dama dum yinu ka gada ka do'aji gan Allah yafo kurakuraije eh kuskureji di yibbe gadi bawo da sauran su to hanjum wadi nanai mi mbeldum yandere den demi yejjitata sosai sosai gam mi dunnata de buri yande de buri yande gaskiya mi yi'a tani nde buri yande julde amma ni gaskiya min fa de jumare wadi fu mi don na beldum sosai ngadai mi yande jumare gaskiya midon nana mbeldum maji sosai ta mi don nodda dangi ji am dum yandere de muhimmamci sosai dun daro denno aini wada ko hani Sannan mi tattauno sannan sannan bo to njamdi joy wadi, e nyandere jummare ngadai min dun, dun pat nyande jummare min ngatta dum, mi shiryo zuwa njamdi jamdijey go'o sai mi shiryo sai wuita julurde to ta shiryake mi wuiti julurde, ta wuiti nyalderen to a yahai tunda e nyalderen dun yidu ngada ga do'ayeje a wada do'ayeje gam Allah yafo kuraji e iri kuskureji da dai sauransu nyaldere nden nde mi yejjitata sosai sosai ngam midon nana nde gaskiya mi wi'ata nde buri ko nyalde julde amma gaskiya minfa nde jummare wadi fu midon nana beldum sosai yo midon noddai ainihin nderdirabe am dum yandere nde muhimmanci sosai dun daro neddo ainihin wada ko hani.